E fomba famokarane e violon feo da ako gnaniny e gitara io evao: misy, misy enigny corde iny da igny misy otrane baguette arosoroso aminazy igny, da igny amizay misofoky misy lavaky zay ao; da igny mitsofoka amignao da miova iny feo revô tonga ao, revô tafiditra amin'ny lavaky io da mamoa feo isan-karazany.